Yë animal pues yabëj a'ax jedun ko'o yë tuk kya jatyë y ko'o yë jyamyëd yaj wi'inyxëy ti'i jedun pyëbowam ko'o ti'i dun i'ixë yaj nëwynixëyëp a'ax jedun nëkxpë dun jyamyëd yëk abëkyë.